Sëcund mi a düvrìa esi vietà perché sun pa d'acordi a masé i animai për për avei 'na pelliccia, l'uma d'autri mo manere për scaudese